Am m m arak al ep usrai anuk tingh na palas lik gau onep lakman. Iah sen ah onto bong, ep tarai na bisen dit borbo, ia ka kawas tar ap a stat ep borbor. Ting saloh na bisen ep tarai dit papalas gau, ia ka palas. Al moh onep kirai kobot, al lan ai lalaum ting lo barim, ting ep susu lakan toh iahi, ap ur al isis sur al angan khobot. Na kal angan kobot akak tar, toh nuknuk kes el kaptur onep papukluk. Al an onep mamaran wur sen onep kamkirai khobot. Al an al kukutus iahi kobot, inap ep kais bisen el rakakai, na kel marang onep raho ning a pukun kirai rak moh al asoti. Toh wuvur na rereh wur kobot i, ningan taim al los pas liwan ap al lan al pirat E tata ap e ama tig se anlon barim anum matolisen. Ningan taem, na malik nuktati o na malik ongron onep an kating onep barim o ap rak moh mal inan ka gau, a malik an a sasarai kai nanat, ting lon ngas, ting and bon or ting onto lakman liklik ngasin diti. A malik pastat diat kap diat usrai iah kamis. Usrai onto usrai liklik, ningan taem, usrai onep wol onep. eses akak anu datoli na kel keles bar bu turai anum matoli. Ningan taem me't, usrai onto wur liklik sen anuym matol ep tarai metek me't khes ningan taem me't khep kiom med't rop, kkai nanat tarai, akes khiom dit ap warwar onto wuvur lik sen anun me't ting an lakman Eing na me't el muri o ting na me el inan gau. Lar misana bhel itikin kirai na uring. Uring me't, dat laun rak sah na ona aoh-ep, kirai na misana bvhel mah irak na uring toh baran kes ki wot ap itik saloh ep baran, bhel dat mumun na misasan. Toh baran na me't kes kiom ap toh pukun kirai ading na me't ep tarai me't lalaes dmat khol. Bhel me't kapan sur tik ti baran saloh me't, tikep baran me't, ep tarai ting a lakman dit, taoh pukun kirai tintin dit- <noise> Khep khiom matol sur me't el warwar onep wol, <noise> dit tikan matpol onep wur liklik na me't el toli. Ap ia sen ting lakman arik, <noise> a lau ahin ep tarai kes anuk. Ep piu, <hesitation> ep tan ap na ngasik tostos. Ia lau ting lakman arik sen. <hesitation> Mato sin mato arai won, iru kru fain mato arai wal. <noise> Mato laun kiom akak. Iru krah tasik hain sa mah na dirau ki taulai sou tar. Itik i taulai sa tah han ngusbon api tik i toulai sai sen gtali onep tan lakman sen. <noise> Ap ia sen bisen a taulai ana san lakman- Muri to rak sen anuk na iau sen anuk pasi. Ning toh rak, a usrai ep, tari. Iau ting lakman areh lalaes sur ep tarai rop arak khol sur dit el bas turkiom, dato basel rak onep toltol na ia ningon. Aral siur ep fanat betbet kating on kai bun liklik. Mmmmm itik ep baran, me't kapan sa mah sur ep ngas sur ting na me't el wot tat ep tarai na me't drak me't el wot tat dit. Ah! Ia sen arak khol sen sur al laum ting lakan lar ep lakman bel akapan sur tik tih baran-rop akak aning. Arak khol suri <hesitation> isah ap a rak khol sur amat, aning an mahi mat ap el, liu kabar amat ep lakman sen anak khol sur ep lakman sen. Bhel al kapan sur tik ti baran. Wakak khol! <noise>